Ñy fomba hañanaovako ñy fahazara, lasa teña mahazats'ahy, ñy fametrapetrahako ñy fandaharam-poako isan'andro, manahakan'izay koa, ñy famaritako ñy raha teako atao aminy ñy fiaiñako, ñy fametrapetrahako Ñy fomba moramora mba ahazarako'azy no hatadidiako'azy, rezay Ñy fomba hataok.